Aina tekora nguku nichi aina etharu hekora nguku. Haghire nguka yehemsha, haghire yebanika, haghire yekaanga. Nguku ya yachemsha ikami- ivika mringo rukwenyi. mringa uka kwemichinja nguku yapho kawika mringa rukwenyi waiputhua nguku iya iya kumamanywea yaghakwe voshe. Kweibara kwefunya mauchafu waivoshe kutema tema, kurumbuo rumbuo thaithi yako fundu kwashigha, iandaa safuria yafo chombo chochafo kokorera. Kwiasha moro wafo kwewikia nguku yako voshi, kwewikia na mringa kwechemsha, iishe na mringa uya urikilie na munyu. Koleghirie mafura nunavikia hemafura kweghera ira mafura kwairima ikamikechemkapho kwewikia mafuta kidogo. Indechemkaa, ghuku yako mpaka yandea kunichilaghwa nguku kundechemsha. Nguku yekaangwa kwaishuhulika kikukwio kwio kundeiandaa, ndee- rumbua rumbua kundewika mafura ghafo hena kikaangio kyafo wechikukikaangia kana ni safiria newikia mafura rukwenyi mafura yangande chemka kundwe ondoa firumbe rumbwe fya- fya nguku hundevikea voshi. Mafura kaya wakati ichemkie ndewikia na munyu kiathi kwa shigha. Basi kuanza ikekindiriho ikaanga nguku yapho mpaka ishe mpaka ibadilike rangi na ishi fundu kwa shigha. Na nghuku yabanika ukami- iputhua ndothe manyoya nayo kundianza kindo kichaa, ndeibarafu nduku washigha kunderumbua findo kwa shigha kundewikaa wavuia rukwenyi kana chuma ena moro saizi njidudu ya moro ni moro wangwi ni mkaa, saizi njedu kundewikia chuma yakaagwa wahu ndewika nguku hiya na moro mdu ndevakwaigha lutagha lutaho mpaka <hesitation> ivuke mringa uya soshe na ibadilike rangi iwe ya uma kimecha inavikondeka.